هلأ إذا تبي تساعد نفسك في الحصول على وظيفة حاول تطور مهاراتك، تتعلم أشياء جديدة مثل دورات جصيرة في مجالك، بعد حضر سيرة ذاتية مميزة، وركز على التجارب اللي عندك حتي لو كانت بسيطة ،جدم عل وظايف كثيرة ، لا تخاف من المجابلات ،فهي فرصة للتعلم ،و تواصل مع معارفك يمكن يساعدوك.